Koa fa mampiasa lakile lakile baka mety sady an̈abiafan̈a tran̈o mety amodian̈a tran̈o. Ke koa fa amody matetiky aodin̈y karà mandeha ankavia, in̈y ze izy fa misy ndraiky mifanonihitry amin’ny izen̈y koa fa karà zen̈y fampiasan̈a lakile ze.